أول حاجة أدخل المنظمة بطريقة غير مباشرة وأراقب تحركاتهم وأجمع أكبر قدر من المعلومات، بدون ما يكشفوني وبعدين استخدام الزكاء والتخطيط متاعي المسبق هو طبعاً المفتاح للتسلل والوصول للمعلومات المهمة أكيد يعني، بحيس نوصل للمعلومات من غير ما يكشفوني.